S'aksa kultuur um muidoki kah Euruupa üts suur ja väkev kultuur. Kõik taa lutõrlik perändüs ja Goethe ja Nietzhe ja kiä naaq tah ummaq kõik. S'aksakiilne kultuur, kirändüs ja luulõq ja tuu um kõik väega väkev. Ja noh muidoki tuu stereotüüp um ka, et s'akslasõq umma väega täpsäq.